Agnamiko aloha, biby haiko hoe e- mamparikoriko anakahy i, kosoa. Le izy i- mifotafota amy tainy iny halako. Bakeo koa a, biby haiko koà zao alika. Le izy mangeringery i an-tanà egny reny, an- tsy m – tsy mifidy tany angerena. Bakeo koa a, hànka koa zao regny koa zao mamparikoriko anakay. Tsy haiko fa na mahita ny pôziny avao zao dafa marikoriko. <laughs>